Laha radara rey ndraiky, rey aloha misy fampitandrema zany raha rey. Hoe misy raha hita zany mety ho loza io, na mety hasoava io hita, le misy jiro menamena zay eo na jiro maitsomaitso zay, mipelapelatsy sady maneno raha iny, mikoikoiky. Iny zany famantara hoe eto gny misy any raha tiky na eto ny misy anizao.